Inep awor anor agama ima anege asawor onor, agama ima aneghe asawor onor, onor ugem gbe ima uneghe owor, igam ghe anor eyen, yene igam nge mbiakpan inep nna nne mme onurum o mme ene-wana o igeme munu asa mme mme- onor, wa aguhure igaha agame eyerk odorn aneghe asage onor, ntag agame eyerk adorn aneghe asa mme onor, sughuren mma wor ngi yene, sughuren mma awor ngi yene gama ima anege asawor ke obio-onor, ke onor-dum, ke oti igaha oti, inimhe ame gwagi ke otigaha oti, agame ima anighe esa wor mme nge sughuren ima wor but atte ima agam anege asa wor onor ishi-ima gu ishi ijeme kpa ayene rem onor ishi-ima gu ishi ijeme kpa ayene rem onor ugaha onor ugameh ima agam ima asor wor umo gbege ama onor eh ette onor amah ima gba nge iyen mege obuk sughuren mme oven nde asa-sa ke eyen mbiakpan ari gama ima inege onor ugaha onor dime gameh sughuren imang gba onor ima iki yourho-wor, wor ugam ima mme awor. wa aguhure otu igaha otu kebbe nde ebe-bem, <noise> irem ke igaha otu oven ivai owi dahi ke ese-sa ire ke eyiba mme ima mmirene ke ama gu oven ndiwor ke egbe-bem ireme, otu igaha otu onor uma asameh gumaha owen. onu uma asameh gu mama enwe. Kom arem sughuren idewor ugbem oh oven mma jeni wor igaha edu-wor oven ire, ga wor ikpari ke ke awor mme aye anorn ashiga gbaga asa, aye onor mme oven onor ugbagi urem, mme ekpe nsort oh mme jagha uyen oh agama aquo onor oven ajag onor mmeh oven wor onor urem ime mmi gbaha oven ufiat edung kpor-kpork, ago ugume ije ususo, ifu heh agam ima aye asawor ije oven mma jeni wu-inu isong ire, oven mmma jeni wor inumi isong ire gba ima agam iye aye asawor onor sughuren ireme ufion gbe onor ima <hesitation> ukana gba awor gba, ke educk gbu- gbu, gbu gbu nneweh igbem ke ovum mina nne je amang mme ase ke ere-rem ka-onor-nor ugaha onor ke- egoha ke-egoha gameh ge yo-yo-yo-yo sai ireme nna, imang ime isawor ke nsort, sughuren gwa aguhure gwa aguhure, iqwe-guhure je eyeha ere-rem nne imang isort ayo iyewor yene onor gbage ushime unumi usog, sughure equi-guhure ke oton wor wi-ye ima agan iye aye asa wor ke onor, aye aka wuwume sughuren iki imang gba onor ugaha gba ima-wor idi-gure udun ame, iqui-qui imang oven igbi ifu gobi wor, oven wor irene oven igbi sughuren ngi shiga ame wune-guhure ke izome ke usor ga abanni, ke evivia, ke ovum, ke ure, ari eshi oven oh, arear ke ren oh isaghame, mme onoh ke oven wor sughuren iremi eyourwor igaha oven eh owun ameh sughuren wan aguhure ke osoil eni mbiakpan, mme gam ke ubaghara. <hesitation> asang sen asangha, asangha sen ke nsort onor ugaha onor nne anim ga weh awor onor igbu-uburu agam ke eduk igaha edunk ke ovam, ke evivai agbanni edunk igaha educk, ovum mviana evivai, urai abanni, remi iguru-guru edunk iremi ima wor agam iyeah arem ayene nga guhure unick nga aye je oven inuk mme isong ke nsort am ifu shiga <hesitation> arem ayenne igaha ima wor ye eh sughuren amang onor aworni kuku ugbanne unimi isong wan aguhure nton onor wan aguhure saghamme ogbo-buram, saghamme uyen agim, saghamme imeren agim saghame nsort agim mme utu oven mbe ere-nna ke ndewor ogbem nne jereme nna je offia wani, je urume nna mma guvai, mma ke yoyo-yoyo, jegaha nna mme oven wor mgbe ari reme mme jene jene ayene wa guhure oven wor aremi animi agwe oven ivi gahe igbai-igbai onor igaha wor, otor unor wor ure, otte egbi wor ure, otta asin ure nume ashigha otu wey nde meh ovun wey ndege esa-sa ago areme eko-kom sughuren ereme ekom ego areme ayene. Areme ayene, areme aye eteren agim <hesitation> areme aye uwase amme, aremme aye uwaka, areme mma aye onor uga onor gba wor usunor ene-nep urumor ke orbuck, imene yene uyugu orbork wa aghure igahanne oven mme jeni inume isong, oven mma jeni wumi isong oh gu oven wey ndiwor egbe-bem je onick ayo ugabeh onick am, onick ayo uga-bah onick am akana-nne